Nzo kes jwa'n nrio ned laza', xenak yesdoba', xenak loo laba', mbay na nzo kes nryo lad- lad naze lad lakost, na lad loo laba' nryo kesiyo', na lo kes kesjwa'n mas ndyena nak kes lakost, kesya' mas nketzi nkezii lex xis ngon gabmen, le kes jwa'n nryo lad yesdoba' lad loo laba' na- nanketzide xamod nak jwa'n nri- nryoi chelesa lexa' chan ngona' gabmen nakon este quesillo per noga jwa'na nebe' lugar za ndimena' lad yesdoo' jwa'n nrio lad yesdoo' quesiyo' jwa'na mas nawe' ndye.